Engka iyaseng- ri ugiq e engka iyaseng adeq maddoja bine iyanar- adeq maddoja bine iyanaritu rekko pole wettu pabbosiangnge eloqniq mappanoq bine lao ri galungnge iremmenitu madeceng iyarodo binewe iyebburengni dokoq nanre pecaq sibawa golla cellaq nappa matuq nakko iyopongni iyareqga ibukkuqni <hesitation> benneq messuq i riita anunna <hesitation> cappa-cappana tuo e kunitu matuq ipasukkureng beppana bettuanna ipasukkurengngi <hesitation> anrena <hesitation> iyarodo <hesitation> malekaqna asewe nappa nakko ri laleng ennini ibacangenni lontaraq kaiyaseng lontaraqna meong palo karella e iyanaritu ron- lontaraq asena metto <hesitation> rimula-mulanna wettunna ipanoq sangiang serriq lettui tana berru